Mɛ yi mana be ya to ɲubeza tanu ya besin mɛna walima a wa vɛ ca a wa vɛ buwe ɲubeza a vɛ buwe bahuwe ma viyo'oza o wa iyanna na wa ma bun mu a benɛ mu wosina ma tete <hesitation> abe mi yi va ca biye ma nɛ ami ami sin wɛ ma tete mi ma ji tuwa a cɛ mi yi hasona mi ma ji tuwa a cɛ to mo ya sin mɛna a wa vɛ ta ɲubeza a bwe biya ho mu'in mu ya sin mɛna ma tete